Peccooje keeke e woodi taayaaje ɗen e woodi injin ɗum e woodi jaaɓille, e woodi hoore, to neɗɗo jogotoo sinkoo fa'a to fa'ata, e woodi ko ɗum jooɗortoo.